Nun lu sacciu, nta la me vita iu nun haiu cucinatu mai un piattu di pasta. Certi voti fazzu lu cafè ma pi lu restu di cucinari nun sacciu propriu fari nenti. Si mi mettu davanzi a la cucina cumminu chiù danni chi àutri cosi e di sicuru s'arresta a dijuni. Me mugghieri mai e poi mai pinsassi di dàrmi la cucina 'n manu. Fussi na vera catastrofi.